Ny fomba mahomby hamafana vovoka amin'ny fanaka de mampiasa <hesitation> lamba eanao de mamafa mihitsy, na ianao mampiasa ireny fitaovana manokana famafana vovoka ireny, de <hesitation> tsy atao ela be tsy atao mahalana loatra fa atao matetika ny famafana vovoka amin'ny fanaka amin'izay tsy miangona be ilay vovoka.